Ütel üül, ku nä olliq hinnäst parknuq mõtsa sisse ja telki magama hiitnüq, kuuldsõq nä äkki väläst raksatust. Nä piilseq telgist vällä ja säälsamah, näidest paari meetri kavvusõl, oll' suur kahr. Tuu kahr oll' näide auto kallalõ lännüq ja nakas' säält süüki vällä võtma. Pääle tuud oll' näide elo egävedses muutunuq.